أول شي يعني نطفي الفرن وإتركيه لين يبرد، بعدين حضري محلول <hesitation> في موية وخل و- أو إستخدمي يعني مسحوج حج تنظيف خاص، رشيه على الجدران والأرفف، وإتركيه شوي عشان يتفاعل يعني، بعدين إستخدمي إسفنجة أو جطعة جماش عشان تمسحين الأوساخ، وبعد ما تخلصين إشطفي بجطعة جماش مبللة عشان يعني تشيلين أي بقايا، وبس بيكون الفرن نظيف وجاهز للإستخدام.